Zaho koa andehe hivahiny a France zaigni raha hientiko maloha raha angalafna sary avakeo koa vola fotrifotry mbao ividianagna voandalagna oentigna mody amin'ny fianakaviantegna avakeo koa mila miomagna aminy akanjo mafana France zaigny tanagna mangatsiaka